Itsↄm ikyem ishan itɛrɛk iyɛ ni feng awo. Nek ifeng ni tɛrɛk iyɛ nes narↄ dakunom, iwu fɛ bes ni tɛrɛk iyɛ. Itsↄm fi shan kusot kukyang kɛ kazatse se tyang nek banet fɛ ba bi tsↄm ba da kyem bas of kyang. Itsↄm da kyem ishan kusot kuukyang awo, nek na nasa dot iba bi tsↄm e bɛs, am aba kyem ba sonong kayng awo, nek itsↄm kyem ishan kusonong kukyang awo titi ma narↄ dakunom. Kusot kukyang yet kusot fɛ ba ku bi ifa wo. Kubi ishim, ku bɛ kaakyɛ fɛ ba shim yet kusot itabak. Kusof itabak, itsↄm kyem ishan itabak ba. Itsↄm da kyem ishan nkyↄrↄk dot na zatse, ama kusot kukyang yet ikyɛng fi nes narↄ adakunom. Ki in yɛrɛk yit atut ↄng ana, mben zizɛt in bↄrↄng na rashi kusot kukyang. Babi tsↄme bes, ama kusot kukyang, itsↄm kyem ishan kusot kukyang e wo. Mben yↄkↄnↄng na narↄ zizɛt kuren doro. Kuren doro na narↄ, ifa doro na narↄ. Babi itsↄm bɛs, wet itsↄm kyem ishan kusot kukyang awo. Kusot kukyang yet nggↄn banet fi nyim. Nggↄn banet in fi shim ina wu fi in bes ni kusot kukyang. Kusot kukyang ba nasang narↄ dakunom, ba nasang nanet awo, tit adakunom aziwu fɛ bes ni kusot kakyang. In tsin fɛ itsↄm yet ikyɛng itek bes, da kyem ira kusot vit itsↄm awo, ama kusot kufi tsↄm da kyem ishan kusof kukyang awo. Ni ren ikak, itsↄm da kyem isha kusot kukyang na banet fɛ bashim itsↄm e ma kiyi. Nek kusot a zatse tut, ki bi tsↄm awo da kyem isonong kyang na kasa ngↄn awo. Anet fɛ bi tsↄm awo, da kyem a sonong kyang na bining wu wo. Anet fɛ bi tsↄm awo da kyem isonong kyang in nnon ngↄn awo. Nek itsↄm yet kukyang irↄm, itsↄm yet kuyak. Ki bi tsↄm kari ngↄn da hywɛ ki bi tsↄm, kari ngↄn da tseng. Da kyem na tseng sak narↄ ifa ki bi tsↄm, nnon ngↄn, da kyem ishan nnon ngↄn ngma ikyɛng fɛ ba shim narↄ ifa, na a takadu ifa me ni nkyↄrↄk icɛɛt. ni zen fɛ ba shim da tarang, da kaba nↄↄk itsↄm e dↄng. Ni zen fɛ ngↄn fɛ ngↄn fɛ ngↄn bi tsↄm e wo, do sɛ kudaam na bining ngↄn. Itsↄm da kyem ku shan kusonong kukyang nizen fɛ banet tsin ra-amok. Ki tsin ran amok ki ngↄn bi itsↄm awo, ni zen e yↄng da sɛn ndaam zizɛt kusot kukyang da kyem ku sɛ wo. Izen e ↄng, nnon ngↄn shim n ate res amok ngↄn vit itsↄm, da sonong yin kyang awo. Abining ngↄn kɛ abɛ, ashim ashan ares afuu kɛ are site ayi kɛ ares anyɛs ayi, ki ngↄn fɛ ba ngↄn bi itsↄm awo, da kyem isonong yin kyang awo. Ide me dↄng in tsin fɛ niren ikak, itsↄm da kyem ku shan kusonong kukyang. itsↄm da kyem ku shan kusonong kukyang nek nggↄn banet se zizɛt-zizɛt. Banet fɛ ba sɛ ke ba nɛ ba, ni shim i-ni shi itsↄm. Itsↄm de kyem ikaba shan kusot kukyang nek ki fɛ ngↄn bɛ ide awo, da sonong yin kyang nabanet, ko narↄ iya dakunom ntong, ki bi tsↄm awo, da sonong yin kyang awo. Ke ibi itsↄm e yi in iron ni de da sen ndaam na banet. Musamang izen fɛ ba sak ba da tusung, se ngↄn nↄↄk awo, tↄ da sɛ kudaam na banet. Ide ma dↄng in tsin fɛ itsↄm de kyem ishan kusonong kukyang. itsↄm da kyem ishan kusonong kukyang musomang a cam n aka na mang nizen ikak. Nizen iyeng, ki ngↄn tsin shim kanamang fi da bↄ, ki bi tsↄm awo, da sonong yin kyang awo nek kanamang e kɛ ka shim are site, kɛ ka shim name ayi, ngↄn ni fɛ ngↄn bɛ awo, tↄ ishim e da ya kashon ngma awo itonong cewa da kyem itsↄm da kyem ishan kusonong kukyang. Itsↄm da kyem ishan kaakyɛ fi banet shim na rayuwa. Kei be itsↄm awo, kutset ngↄn ma kus-kuse yɛk. Nek izen fɛ ada rↄ da kyem itse nitu kan dang itsↄm awo. Ni ngↄn tse na anet na sibit ke nggon ngↄn na-narↄ ikan awo, tonong fok ngↄn da sonong kyang naba, na angasak nggon awo. So itsↄm da kyem isha kusonong kukyang. Ni iren ikak, itsↄm da kyem ishan kusonong kukyang awo.